أفظل أتكلم مع نفسي في المستقبل لإني ودي أعرف كيف رح أنچح و أتعلم من تچاربي القادمه يمكن كمان آخذ نصايح أو توچهات عن القرارات إلي راح آخذها أما التحدث مع الماظي قد يفيد لاكن معرفه المستقبل بتعطيني دافع أكبر للعمل نحو أهدافي.